Araiky avao ley zavamaneno dobohina aminay atoy, amponga zay avao, dobohina amin'ny tanana izy, afaka ataonao manahaky amponga sasany reny dobohina amin'ny kakazo fa mety tsy mitovy ny la- laha avoakany fa amin'ny tanana no tena fanaovana azy.